פון ווען איך בין געבוירן וואוין איך און ניו יארק סיטי. און איך האב עס זייער ליב דא, און כ'פלאן דא צו בלייבן <noise> כ'פלאן דא צו בלייבן וואוינען.